Dza nkyɛ mebɛpɛ nye dɛ mobotum aka amanadze kasa ahorow nyinara. Saintsir nye dɛ iyi bobuei kwan ama m' ma menya edwuma ahorow ayɛ enya sika ato mo ho. Na bio so motum etu kwan akɔ nkurow ahorow do a dza obiara bɛka n' meb - mebɛtse.